a o uwan o nuso'obe puna mu cunu mi ma tete abe ba tuwa nuso'obe we non'uwan tui a ba i di ma han to mu we mana vanu ba tuwa na oyi mina a uwan han o tawɛ a se cup-onglu a ho nusobe uwaro sunu oyi uwan na a ma we <hesitation> se ho lim a we ci'an han wubweza a ci'an han wubweza famu yi cu ma tete